kar tokkit gad bee gar chinakan kan, dub kar kun ennan maan ennan kar kun bissan gara kas jiraa, bisan isho bisanni, dub <hesitation> inamat uf gaffete kar kun inaman akam ash kubbeta atam acchisun olle bula, atam tabetteni, atam sagale dabeteni, atam taani annen won tan hauf dhedee dub jar kunnen ishinnen yaani ujuzi won gudda midasitii maendeleo akan kabdii, yaani won ijarsa won haretti midasati namba wannia dunia kan kas dub wontun ishin technologium midassite dub won tan kulli ak ishiat kette dub <hesitation> wontun kulli akkum dunia did kana akum sun wonsun dargedaa